<hesitation> Agnatin'ny fiagnankaviagnanay misy fiteny karazany telo tegna fampiasaina: Tsimihety <hesitation> misy ampy telopôlo na efapôlo mampiasa teny Tsimihety, aveke misy ma- mampiasa fiten-tsihanaka <hesitation> mampiasa fiten-tsihanaka eo amy fôlo na dimy ambin'ny fôlo, avekeo misy <hesitation> mampiasa fiteny Sakalava teny Sakalava eo amin'ny fôlo na roapolo.